Bugelegɔ dia de la disɛba ti tu kɔɔra gee tara nasaara bugelegɔ duma la dikera basera ba gee diseka me n ka tari bugelegɔ de disɛka ti tu kɔɔra ka ti tiŋa was zuo zahum la yin bɔna ba puan ti nasaara bugelegɔ ka bɔna ba puan.